Iya to' injo biasa rie olo-olo iya paka ambaungbaung bulu-buulu iya, anu intu kaminangna biasa, <hesitation> lipang <hesitation> iya kalia intu lipang a iya ya paka anu kalia, injo biasa lipang a biasa nu niuppaji lalang ri anu biasa ri wc a mange, punna hattu pahosi i, ulara mange, <hesitation> intu ularayya ya ako lalo mo iya ya, anre issengangna ka bakkia ki na kikki, na upa'pa punna la tallasaki, anua to'-anua to' intu pole <hesitation> bahia, injo bahia punna lamaeki angngadang bahi punna bangi i, na tala ni isse intu mae hala-alana na sikali gitte intu mae lana anu bahi kulle ka sitanga mat-sitanga mate to' jaki iyya ya, sitanga mate kale jaki, anua to' intu pole <hesitation> cacca a appaka gelle-gelle kale injo, paka kaleme e anu injo punna sikali ri'ba i mange ri ulua na tannitte, iya kalia mi ku sakring appada apa kunjo nganu, anreja injoa ka kodi-kodi kalia ni itte do, nampa ri'ba mae ri <hesitation> bohonga <hesitation> nganu ni itte mara-maraengi ni itte na kaleme kalia ki intu pole punna cicca mae ri'ba tappa ri'baji injo mae. <laughs> iya kalia mo injo punna sahayya, biasa antama ri balla a, <hesitation> malla-malla kalia ki injo punna sahayya di kanu nu biasaki njoke nu na kalukki, injo punna nakalukki ki iya punna lattinroki tappa nakulukki langura maki iya, kulle matayya mami mico'-mico' iya tala nisse maki la'mia', kullle ka mate kali jakinjo kapan iiya punna saha bakka langanu ki, jari iya injo ballona punna la <hesitation> lalang ki riballa a, nitte ngase rolo pakka pakkakasa'na balla a angkua koddeka rie intu mae saha a'lukkung.